كحبيت نسوق بسكيلات أول مرة خاطر أنا ما حبيتش نزيدك العجالي إللي على الجناب تقويت على روحي معناها وطلعت ومن الأول حابوا يعاونوني وأنا قلتلهم ليه وبديت هكا وعملت بالقوية بسرعة معناها سقط يا أخي طحت على وجهي وتشرحت وحالة تقرب وليت نبكي كاهاو.